Mebjpj dj mebjtsena wiadze a ohia biara nnyim kyjn dj mebjtsena wiadze a atsenae ne nsje biara nnkc do. Siantsir nye dj, ohia yj yaw na sj mowc sika a, cbjma m'abrabc akc yie mbom wiadze cno sj atsenae no mu nsje biara kc do wc mu no, sj mowc sika a mobotum dze esiesie mu ma ayj kama kama mbom ohia dze omo.